E toetra sy manam-paharoa anagnan'e orsa da rehefa avy e fotoa mampafana gn'andro io da mimany- mihigna izy agnoniny- magnano vokibe zany izy, angoniny e sakafo, da rehefa avy amzay koa e fotoa mampanara gnandro da misevo an-dragno evao izy tsy mijosojoso akoa iza zany e toetrany